מענטשן אין אמעריקע געבן אוועק בערך זיבעצן הונדערט אדער טויזנט זיבן הונדערט פופציג א חודש צו צאלן פאר די הויז ווי זיי וואוינען אין. דאס איז פאר קלענערע הייזער באט איין מאל די גרע- די הייזער ווערן גרעסער הייבט מען אן צאלן מער, <hesitation> פיר און צוואנציג הונדערט אדער- ס'ווענדט זיך ווי גרויס די הויז איז און ס'ווענדט זיך וויפיל מ'בעט.